Izy kaofa minainagna kolera ôranzy, raha tonga raha tonga de agnatin'ny saigninahany voalôhany raha mbôla mbôla tsy antitra zany, mbôla jeune mbôla tanora tsara be avy ake raha tsara.